पेंगवीन सर्द बर्फीले मौसम में अपन शरीर में भरक के निर्माण कर के रखथे जेकर वजह से ओकर डेना पँख बहुत मोटा अउ कठोर हो थे साथ ही ओ कर फर मोटा और तेलीय होथे जेकर वजह ले पानी अउ बर्फ एमन ऊपर नहीं जमेल।